Injo punna la kupake injo-njo koronga injo, biasa appallupa mange <hesitation> anu <hesitation> apa appalupa gangang, atauka juku mange <hesitation> kupallu <hesitation> injomi-injo anunna <hesitation> punna anumi injo punna la kupake i injoji-njo, riek todo dikua <hesitation> korong bakka, <hesitation> injo korong bakka injo, <hesitation> dipakepi punna <hesitation> la palluki mange anu, <hesitation> barobbo kang haruspa njo korong bakka dipake, ka punna korong caddi intu iya <hesitation> tala na allei, ya punna korong bakka kan sitaba-tabaji, <hesitation> rie pole, punna nganuki <hesitation> gapurung- gapurung, nah injo pole korong bakka ni pake punna la-lakbajuki gapurung iya, ka pada miinjo sumpae punna <hesitation> korong caddi dipake <hesitation> tala na allei, <hesitation> injo pammaja a <hesitation> beda-beda todo anunna <hesitation> ukuranna, <hesitation> riek pammaja nu caddi, riek todo pammaja nu sitaba-taba, <hesitation> riek to pammaja nu bakka, <hesitation> punna pammaja caddi njo iya punna la di pakei <hesitation> nganu mange biasa <hesitation> akgorengi bajao kah, atau <hesitation> bawang, <hesitation> jari punna injo-njo pammaja nu sitaba-tabayya ia <hesitation> dipakei anganu injo iya assanggara <hesitation> juku' juku' nu anua, <hesitation> nubakka-bakka todo a <hesitation> pada mange <hesitation> kanre <hesitation> dipallu, haruspi injo kulle to ji pammaja dipake.